Wee yikka ka she fwe, fwe pena mamodondo fwe pena mamolondo ɓooi kɛ yinna fwe ye kɛ wannan yee bino fwe ye kɛ pilla pili maƙa foran ƙira ta minai ta minaƙei kɛ ta gbannin arshau kɛn ukon maƙaa ukkon kɛn wanna kaa kɛlɛi kɛn ɗuuru doo kɛn ɗeen kɛlɛ kɛn ɗuuru doo kɛn ɗɛron ti tai she ukkon arshau ti jele kɛlɛ fwei kɛlɛ fwei kan doo ti taaro maa shiya ta sherero shomm in shokro shoro dok in geena ti geenai te pirannee te pennan maa kɛ ta foran ƙirai kɛ ta teuron kwi sho tat ka mo kwi yiu mina to maa kuttaa kɛ ta gee pirennee ta kutton to wejo wejani in perero in reetto ta mina manni niyoi maa ƙuttaa maa ti juuru kɛ ta be kui ka wen kɛn gbannu manni arshaui maƙa ta ukkon. Ken waini jele kɛlɛi pirennee ti shoon dooi kɛn ukkon booye kpoolo kɛ ukkon ɓooi kɛn ukkon ta pirin kpalla kɛn ukkon penaro po she ɗoo ro penaa ta mindu wesshina ti po tere fwe maa da shige bino fwe maa juugo ye shuwa we sho tat kɛ ta weyani ko illa ye fwe maa yikka shaiyuru ti ƙu tam ti ku ƙara a ta kowanim sai geeƙa ƙuuƙo kɛ mo an ta minai yee mannaƙo to kɛ ta tewani ti mannaƙo ka pee fwe ye me gbannu jele dussho tere mo ukkon maƙa ti ukkon kowane sheet ka darang maa shuwa in she dooi maa ta perani maa ti per po dangi maa ta la joɓɓuru we ti jele dussho kwi a ta tunnum ta shiruro pirenne ɓo ukkon ten we ka po toomi ma shinno wa she dooi maaƙaa ti shiru ta minai ta ƙoruro ti biigo maaƙoona ti biigo kaa shago jor jorin manni arshau kɛn ukkon maakan yuwa kaa tere maa jwatto te ƙu dokro kaa gasshuru da shige ka gok maa kpdɗinee ye sharaa ye Ta ye sheraro koo ye waraa ku gun to maa waraa ku guni kɛ ta waraa gee pirenee liyaan guni ye li ti pirennee ye kpangum limmo shigi kɛ ta limmoni tere longku kɛ ta shini ɓai ɓai kuma maa wa weya shik guni ta arani maƙa limmo kɛn kokro ɗoi kpang pirennee ɓai a ta we shigim dau fwe dok te ku dokro ta li gun ye foraa kpumu gee palau dang kpumu geetat ka ye ti fooro kpumu gee paragbanang jwatto maa yuwa shaklo kpumu gee fuwat meeran ti kwi meera kuttaan ti kwi ti ku an kpumu geefuwati biranh ye ta ya manni kawe shikkanii in ɓaalu in kpiilu shiɓoi tere maa pattina shiɓo maa pennan ɗang ka ye gume taa ye ta waru kpangum ma ɗang ma penna ta koo kpumu gei kɛn yiwi wee kɛ ta yiwani wen kɛn yiu fwe tere kɛn wanna kɛn showun fwala ti shoi kɛ wa wootu maƙa woona kɛ wa galli kɛn showin fwala ti shoi kɛn toona longku shiɓoi ye nyittiii. Shiɓo fwe ye nyitti tere maƙe wejaa ye maa peraju kɛn joora mo ɓooƙi twalo maƙa wanna kuttina dok palau ti ƙuuno an tat ti maƙa ta minin wesshina kama ye nyitti tere kɛ ta kɛ ta gbanani kɛ ta gbanani arshau kɛn dar shigi maƙa daraa shigi kɛn ukkon ti shiɓoi shiɓoi ye mo yen nyitti tere domin maƙa ukko ash asali arshau shiɓoi ye a ta iya sha arshau ye kan gbidineim sai dai ke badilaan tai ɓaali kɛn ukkon yen bangi koo she nonii kaa ukkon arƙomo kaa ukkon arshau noni ta ɗellani amma she shiɓoi kɛ ta ɓaalo fai ɓaali kaa pelle darankaa kɛn ukkon ti joɓɓina ti joɓɓina ti joɓɓina gee ɗeyan dooi wono maa penju she doo ye ɓaaki twaala kɛn wanna kɛn foran ƙira ka noni yiu perani to maa fwe ye penaro maa fwe ye penaro sha wesshina ye penaro sha wesshina ye penas shboro a ta kumani fwe maa penna fwe ye Ta peru ka shiɓaro fwe ye a ta war jele agwagwan uu a ta war jele aɗewem waani a ta war jele manni wee ye ɗokro yee jeento fwe ba koo ta war jele agwagwa ta illirin den den ti shigi wato waraa yashaai maa wanna ya te ta waraa rero jele pirennee an ƙuuro maa peraa ta yiu shi shiɓoro tere ka akekkre, akekkre maa ta warko kwi illorai teu ɗea, illorei teu ɗen a lewo akekkren tau shi shiɓoron maa fwe dee ruuɓai to ta wejani akekkren wilou shiɓo fwei ti bi fwe maa fwee peneju peneju ta mina to kɛ ta maa kpiɗɗoo tere shigoro we tuuro kenni tere ke ta yiwani kɛ ta yiu fwe kɛn warin jele an luru kɛ ta yiu fwe kɛn mon ti mamolongo kaa yiu fwe ken mini ti ma jeereƙo kɛ ta yiu fwe kɛn mun ti molaƙo kaa yiu fwe kɛn min ti foƙƙo kan nongo in yuun shuran kuuju a ɗo we po yaani shuran ku fwe yuwaro gbe kɛ ta war jele po mina kennimo kɛ ta yiu fwe kɛ ta ammani nyikin kwa kɛ ta yiu fwe kɛ ta ammani ɓir dabang kɛ ta yiu fwe doo we fwe ti uam fwe kan shuran kuuro gbe kuma. Fwe ye mako ma kan te to koo daa shiɓo kɛ ta munyo shiɓo kɛ ta yiwani fwe kɛn munin kɛ ma minan fwei ya pemo wa yuurin shirau fwe maa yuunaƙo shirau fwe kaa yiu fwei kɛn minin kaga tee pireennee fwe yuwa ampani firei ma rigo ye foraa shin kpumu kɛ ta pilin ka kpumu ye kɛn pilin kɛn pilin wen ken pilin wee ta pilƙo wee ta fwe kpumu maƙa pilaa wee kɛn forin ƙira wee maa sheniraa maa sheniraa ta iyo patta kpaada wanna mina we ƙira wanna fwe ta iya pilƙo maa pilan wee maa foora te maa ma foora kpumu kɛ ta pilin kɛn pilin tango wee maa foora gbe kɛ ta pilin kɛn pilin dinnyi.